Abang namur marghi toh namur hiya mbedi nagum ma viyi kudu nagu ahiya aga widi kulakulaku manage ahiya mbechi nagum mangu inda kuma ko wudu fagu amzunakur mbechi nagum mjar vuri daku ah kiuwuna wai zurguyifa athairi thur ashina zurgu athiyar itun makaranta abari yanda dugu angari wudufagu agari aiyi nagu paku mbichiri mayar dugu yuk am yapuku ivuri gamusangu kuji nagu ashmata zurgiyu athiyari thur ko kakaduri makuranta azubari abari dugu angari ainagu puku ivuriga musdagu sosai mbechin dugu pukuguyi kura siya fufuma nagu gari musdagu gadubari sudugu athai surfarinduki wudukgu chepechip pisu nagu jiridadigunda toh yabari dugu ubri yaban duniyaku dumurwa ku mbechi nagum nagu kuma ahiya aga wudufu zumzutsu jan ahiya hanu wobe madumur marghi mbechi wasum lawuldo tsisum to sai kumur ayiri aburi kijai kijai mbechi nagum igu ivuri gode anumur sosai mura gode anu iju sosai aku dunyaku nagu agodi anu iju nagu mdu kinkir mal nagu aga aga a athiya albarka mai dunmi kowari su dugu amul dunya ku kowari su dugu amul nagu agathumba thumuri aju akwa dumura bankaku Dugu dunyaku dumurkwaku dunyari anari kijiyi yada du dunyari kwa dugu yuk an mbechi du mdu anubun kiji zuguyi athiyari thur zurguyi fa wani athiyari thur yu ivuri ga musdagu sosai ma mji anu kiuna zurguyi athairi admission uru makaranta yu angari musdagu sosai yu pukuma aga wudufayu chipeche kuku dumura agu mdumagu inda kwawuni latu magu inda ga kidu iju guyi iju ara bargu kodau yaushi iju ara barang kowani latudu igwa bargu aku dunya dumurkwaku sal mur agodiri anu ijuri ijuri jan fiyamur azu dunya kuma naja dumur ayusukari to gandug ulari kwani suku miwa nayi anu iju kugu mthagu fuya barkakwa jandumur ivuri kidu kowari latu iju iju iju magu inda mdunagum asalla mduunagum azul chuchi gatubari mura azubu iju gadubari albarka ara iju imbahaba suku dumur akwa ku kam thurguda aiyi kiji kowari latu nagu mdu kinkir du iju thagu azu dunya. Dohi najagu huri ganiyan du yiyi mur marghi azu dunya mura kiji kowari latu mura akudu iju anu mushamur ku iju mthagu anu mushar mur kuda guri sunda agu dunya mduri karda manda kuna karatu kunda guri bathuka thirya thur kunda bathuka mbarmu namur bul niyi domin kowani latu guyuwa avur buldam wode abubulamurdan dugu ularchu saranamal jandumur ivirgu ara ijumur iju mthaguda magu indaziya iguda magu ahiyadu banagu ayugu ga athaya lapiyaba aburi ku iju mthagu abarungu ba aburi sundu gu agu abari udunya ga athiyaba jan cha dumur ivurigu ba namur agodiri anu iju sosai mura godiri anu iju barku iju mthagu iju fumur barka kwa amul dunya musharkuma ungu wur karatu har abu kasan waje mjigu uvumari mjirju uvumari iju afunguri albarka jan dumuk akudu namur marghi udunya.